o ɲan yi so mu a diya <hesitation> ho konsiyansi ma ho curanyansi benɛ ma nɛ amu ɓɛ ɓwa mu mu mu beso boni dɛ wa yi so deɓwenu be wa da bira wa lara deɓwenu na ani mi ni mibin wa ɲan da bira wa ɓɛ lara biyo ani a ɲanabɔ wa be sisa-sisa nɛ um wa lara zun oro ni deɓwenu mibin mɛ ɛseke wa lara oro ni ha'iri mi wa ani a dɛmɛ wa ma biye wa ma'o mina bwa-re